Gne karazany gn'olane ame fandrahoa sakafo ame toera ahita amandoa be zao: tena manahirana izy io satria ohatra hoe: mety ho bosy gne saribao da sarotra e mampirehitra anazy, mety ho taraiky gne sakafo vo masaky, akô iza koa gne hitay, raha koa bosy koa hitay da sarotra apiretiny afo; lasa mahadigny e sakafo vô masaky.